Ba farko dai mi am ni bamma oglah in gog gigllah inya who bamun tarum a migi goglah inya ka mom nungeh, saboda yageh kunam sossai boh nama minam ni bansari kun gog goglah kam ba tog rayuwa yam ya mi masala, amma mbongsam bi yamba mu har nkuman muram a migi goglah in yaka mom nungeh go glah saboda through bamun mu yamba nngani bam mbong sambi tamba mu nnganibam bamun banana wu mogoh kuma inyaka kurni business kamn ye manja hakanan, toh yanda mu rayiwa ri dannisum sai a bankaki amma mbongsam bi yamba myaka kum gum ya yakni kunam who munam who ye nyimbam, wil nyimam dom so mbongsam bi y amba mu iyaba pak kariyam iyete ning minan a nzum ba iyaka boh ni gi a migi goglah kin tongam kunam a nzali kkan tangam yamba yamba yak aba wogh minnam ba iyaka tigh bugi a wuram iyak kap amsi duk adu'a mu mpakam a dwe so inya tong tamba ni yamba kuaue minam a mngi goglah inyaka morn nungeh sossai birah gumi nnanibi yamba sai bongsoh, who bamun kam an yanda mun nani farko inyaka ba mom nungeh doboh saboda banbana aya kan ngabam murna sossai wuru who yaba da rayuea ti ya pak dai dai ba, so ai boni ye babira, sheklam kyibam yira minam sossai. Iyaka kullo wo minam, amma bam utu sagli kullosum who y ani who munam saboda nyi man iwawu doboh a giram mu awowi nawa ku su pagh hira who yi ba yi pura kene a ba poroh, yi kenna nfwa, yi kene a ba mogho amma a gabo munam boh a pllah, akaranta siya tawuru boh a pagh man su ya tawuru nyaka ba mom nunghe mu yamba hadi minam who ya inya bongsi bi yamba who mugi gogglah mun kumni nyakam mom nungeh goggkh mun paghni a mimi rayuwa bih yamba yagh kunam nya tong yamba kuma ki nghabi who nyimbam who bayam who bad om bamu ya bom goggla yama ka yamba nghabi ya, saboda ka kum dob oba shangme ka kum kwanchi yen hankali a migi goggla kem yanda mu minam nyana ba kume su logho bayimbi zumza ri yanzu maba sai wa tong yamba bol, oh ri, sannnan kuma nyeba yughli logha nzali rayuwa yanzu mini doboh ka ka bom mini ka sakeh bom mini ka sakeh ma bah boh a bomih ka tong yamba ki nghabo ba shangme bamma munda mun dobni dobo lafiya tashe hankali birah ba a mimi dobawun amma bol mini ki sake bol mini ki sake zumza rim aba wa bom bashagme mu yin dob dobo llafiya mu yamba ya sarwun, mu yamba ya nghawun gi nwa bukata, mu yamba ya tigh bugh a muri wun wand aba tareh who wani damuwa ba boh yamba tigh bugu a murisum domasum ba nyib inya ba yonsum ɓoh yamba yakkunisum ɓoh yamba ghyabisum gimi suya bomni ah mi nzumza domb disu fa ni nzum ba. Kaman yanda mun nani yamba yanzu nkyol bira bah mbongsam in yamba who kum gi muram, who nkum a migi gogla nyaka ba mim nungeh sosai birah gumi nnanibi yamba sai bongsoh mbongsambi yamba kuma who bete nyim mu i nganibam mu iyaba kuli who minam duk wani lokaci mu inyawo damuwa kun budan kunam kun nnabi iyaka wogh minam iyaka ba ngaban iyaka ba mwa bakatam nyimbam, iyaka ba mmwa bukata who baye iyefe nuni banbanci ba ko inuni banbanci a mi talakiram ye baye who bayan inyaka ba nnge bi shawara iyaka ba be soh mbong sam boh zarafi mini, mbongsam bi sassai who bete nyim mu, nngani bam a mi lile yesu mbongsambi yamba boh yamba yak kumisum, mbongsam bayimbi mbongsam mbongsam bira gimun nganibuwun se bongsoh boh yamba liduah kiyaye sum boh yamba nngabisum doboh lafiyam kaman yanda nnganibam a migi goglam kuma yanda mun tongni kuma boh yamba nngabi ki yen muri don doboh lafiya a migi gogleh yamba kuma da gan wo sum ba, ba nighesum, swa ppak lelen. Tik buk ah murisum. Da ningsum nana mini ba ayaka gan woo sum kam amma wa pak hakuri su ya tongyo duk gumu su buda kunasum su tongasum yamba ka tig bugu a murisum ka yakkunisum ka nngebisum bukata mbongsam yanda mun kumni muram kaman tun farko mun nani a migi goglam birah gumu in n ani boh yamba da gani who sum bas ai bon gsoh boh yamba yagh kunnisum boh yamba nugabisum gumu sura mwani bukate rayuwa sum, boh yamba budibusum nzere inda mu nzere bira bah duk inda mu nnzere toshe boh yamba budibusum tebeh kusu kum liduah a mimi doboh goglasum a mi tili yesu yamba mbonsam boh yamba mbongsam boh bira gimi ngani boh sai bongsoh wa yakkunam yakkubam yakune ye bayam wa yakuni who nyimbam, wa yakuni tiram, wa yakuni who ngyam, who kagan don da ningya bay amba wa tigh bugo a murisum duk gum su tongasum yoh ka nngabisum da ningsum ba a mi lile yesu mbongsam boh mlongsam boh nbongsam boh kuma mu yanda mun kumni kunuram, ehn yaba amsi questen mini yoh yam